Nijool ilobul mara éfara min jirogémé miin inja gusiil yo mé nicaméné boot éganul. Nang nutantaan yo ufaak aw boot gusupéén maal musup numundum urubul yo; nurubul yo ufaak; alaal asiil arok do gasehul; gasehul aw boot gasapéén sambul; gañuñambun. Nusehul yo jaraam ufaak uŋaar munafahum mara éséfuno yayu yaan upulamé nay; nuŋayo nuŋa nugoor wan nuñumé égoor nuŋa nutaas yo jaraam éséét boot kindi gatinkoor yo boot ésiyo.